انا اكره العلاقات المنافقة فافضل انو يكون عندي اصدقاء قلال ومقربين مني احسن ما يكون عمدي كثاغ وكلم بلا فايدة بس زيادة عدد الاصدقاء المقربين يظلون معانا طول حياتنا هما اليساندونا ويدعمونا بعكس السطحيين وشغلم بس اذية